أنا نفضل أنو هو يرجع الزمان للوراء، لأن باش نحبس الوقت <hesitation> في بلاصتو ما عادش يتقدم ما- ما استافدنا شي ما عملنا شي، إذن نرجع الوقت <hesitation> للتالي ونحاول نصلح الأخطاء متاعي، الغلاط اللي عملتها الكل، نحاول أني ن- نحسن من روحي، نبدل التخصص، ما نعرفش <hesitation> نحاول أني <hesitation> نانفاستي في روحي <hesitation> نشوف <hesitation> حاجات تنفعني أكثر، أما باش نحبس لا لا.